ja le perinta nak nak edi me ilu le te buk kelunan de kasip da ya perinta nak edei le te me ilu ngulong ngulong ilu dak kasip di. ka suntok suntok edi di dak nta un iu iu

Meka pe kuak tuk ilu kelo pedagang kak dalem pengelepo le memang la un tusa uban kuak tuk ame Kenyah nemudip kak pedalaman jadek inu hasil me akan nggin kak pasen ban jok

cin kelunan de tiga di um kelunan de sukat edei ida sukat pudip ida jem jagak ida teneng meka pe ompat iu de ja’at ja’at ida ti de njam de jagak jagak ke ja ayen edei sek kata du meka pe edei

nta pe un iu iu oyan e kulu du orang biasa le atek lan aie ia re tai menang undi peh

Kadu' kadu' inu ya ilu sukat ti ngan tulung dulu ina sukat ka ilu sukat lok ilu nak sin mida un tepalai sukat ilu mengin da um buak tulung ngan ilu sukat na mida sukat lok ilu tai puyan amin mida.

Surat ilu mampin tai ke lepo du tai kenggei kenggei tai ta’an ju ba sek ja ne ilu nggin surat dan kitab da du da tiga ale nggin kitab tai kak kem tai nyelai da na surat ilu nggin nggin na ca kitab

ujan malet nga’u dema mentam edang

ake kelo la’a tai bayan bil atau inu yak patut ke bayan kuak tuk talipon tai bayan terus kak ukok opis na ban na lebih se- senang te kak paham

Abun ka tana me de um be du edei abun ka um singget mempam un abun da ja ia sengim kulu sengim ngan tega meka. ban ta de edei ale ale sik ke ja tiga tiga na kata ilu keja. Iu toh baluk oka le ke omak te. sengim ale te ke <noise> omak te kulu

sukan moto GP ja ake obak na'at minat

Dalem adet me ek ya tubo kelunan ya ke ya sakit baan lu ina ina na um ida ida um senganak senganak <noise> senganak senganak

yak atek pengelo muzik muzik neng ake na na kuak ba’an sampe de dini um kedirik alok jatung utang de dini ban lebih tenang kak ngeringa dau e

un kado na’an main utan main wai ti alut letang main jongji iu la’a

pangalui apan du tiga kata ida tu. nta te ida tei lawen nai

um ngebayak ta’an di um dalau ame ni di ri ke ja ka ujak di anak ake dalau ini ta’an dau ja un kumbin sek ilu ke ti dau ja di na. nta na ilu tusa sek kata ilu. ba’an bio tengen ke ja apan le udip tiga ngan du.

nta re. nta pey un iu iu ka dik ngata pe sey un ka ja je.

um buk ina ke beng bada me e e lah buk ida bisau kimet beng bada asen ilu ti inu ia' ilu kelo ti na tiga tiga kimet tiga tawai be'un tusa bisau ale pasen tuk ina rilek tuak

Pengelok kek ngan anak-anak kek, yak selem apan da sukat ngikut ataupun niti yak pengelok kek yak dulue bi'un tisen ngan udip da

idi kak launching aong ke perembun pa tei cukup pat pe perlu re ja le pakai

um pegerim da' radio mik ngening dik, ukok sik iu to du nekenak, du ti da kulu, du ti lagu ka ui kaduk alik du ti e du badak berita iu dalem e ukok sik kes ngelau ka, kes du banjir meka. kaduk du ti, du badak da engke da tenang da engke da ja'at meka.

kemet ek sokan petengen nta pe tega kumin sik le sokan petengen boka le mesti pe ilu un toyang ja pilu sokat tai sokan da nta pe tia tega petengen ja.

ake un kenderaan Wira Proton Saga ia' lepa majan un dalem pulo lema uman lepah

macam macam gona sik du naki pakai kad nta osa pakai ligit beng main tekan tekan meka lebo lebo

te nulung de sekula di sekula di tiga te ja um nak ca kemudahan ngan du ja. sik de baca tading de te re sekula buk menjam ida baca ja le ti iu de mobi mobi ti de menjam pa ida ti keja iu toh se kira kah um ca kemudahan ale ja teknologi sekula ja

kado cuma un bahasa Cina bahasa Iban English bahasa Melayu meka bahasa Kenyah ikut tempat tertentu.

kimet ke pasen tuk tai nyatong uban inu uban ia’ na lebih uyan ke ti usa le ngala apan wat lek teneng tai kateng tai kanjat ngan tiga

tai na iko ulek tuyang na majan pemanak ko be’un ati ko na bampa tekak ida ke ta’an iko. tai na iko ulek.

Un kerja mudik tengen buka workshop sendiri na ja tuak pengamun

tading uman ida ake un ti pula um un mula um inu rei ca herba herba rosemary tapi ina na be’un na jadek tai mudip mok pa mok pa ia’ matai tai ku’un kado sungai. be’un tisen kumbin kelo ti pula be’un jagak pula.

Midan ake un inu gayeng ngan kerja yak ake kelo ti ngan atau pa bada ngan dulu ina na masa ake pakai talipon bimbit ce

um Oka teknologi ja dik, nai ne kawang ne ja. Sokat nik sokat nik ngemet ku tiga alik ji o dik. Ca kemudahan ja tiga ja kulu oban le beng edai ngan du un iu to ca kemudahan me du neja. Teknologi ja, iu da ilu ti, ti da. Meka pe um sokat nak kemudahan me du ne.

tiga teka le pekalai isu isu anon le lok lok le dik ja nawai teka le isu anon le ke ja boka pekalai isu le lok lok apan le ja apan le tei nawai isu le tengen

cuk ida ti ke edei tai kulu u hospital ka te cuk eda oyan keti sorat de' meka meka da.

un sagak ataupun kancet dalem um lepo me ina na un kancet lasan datun julud um muzik me memang un sampe memang un jatung utang ina na ia' atek asen lepo me Kenyah

Sio awang te tuwi tega ale awang te tuwi dema ketau sio awang te tuwi ja sek gayak gayak awang te tuwi

pekalai ne tega tega tosa ukum tosa benak pisu ja le eda obak ke ngening do le.

um yak tubo leto kekanak ni yak laki yak um yak laki atau pa yak amai anak na. Mok pa be’un lu sukat be’un lu sukat um lemalek sebarang kak dalem lepo ilu.

kelunan ya mading menang undi ke dalem pengelepok na gayeng gayeng ya adalah tanggungjawab ka dalem pengelepok ia ngan dalem atung sungai.

um dalem negara di um kado le te yak du edei le tu du jagak jagak ilu okak le pe te jaga di kata du meka pe de ompat ompat ilu njam ti. ja ja na sek ti kerja da ti me ilu. tapi lu tai taro ale sio te du pa meka. okak ilu njam jagak du.

ka lepo me tengen un ka te cen kata ni pempet ya kata ta un peniga

oban ek nyaten ke pabat gayeng pabet iu da' ake obak da ja <noise>

da nta uyan da perintah da ke lepo me ja na line talipon di na ja ja ilu kawa tai ketai edi perintah uban kuda liwai na ilu nyat de nta pa ina uyan uyan kawa ilu ketai edei perintah ke ja ngundi perintah

Gelam ya malai pakai um ca kelunan imba memang sapai ataupun sabang ataupun jaket ina ya melai pakai dulu pakai ca kelunan imba.

um senep ke anak anak dik um jagak jagak ne ayen tosa tosa sik kata du meka pe jagak jagak ayen awen awen sik kata du nta nem edai alik sik keja o meka ne. apan le edai edai ngan du kulu jagak jagak ngan du ngan penosa ja kulu

Su- sukan yak ake kelo lan ina na tai entok kak sungai ngan senaman yak ake kelo ilu tai pukat yang pemuyang liwet lema

taun sukan senaman da' ake kelo nta ek minat sukan <noise>

Sukan kebana rame ajau meka irau.

kumbin layan sekula. um be’un mateng ke tisen dau ini i- inu dau pekatuk buk nakini buk ko mutu inu pekatuk da kak sekula kado katuk dulu bayak ni tapek um nakini yak kado dulu isiu ti tirak ti tirak alok ngan tirak English

Manyi lan tekak kek, midan ake tading - tading un talipon bimbit cen na'ak , oban bi'un dulue kadok sukat un talipon bimbit

um de suntok mudip di uban re leko keja ja okak re sangat tei kerja dik nta re ti taru sik kata ida meka pe um okak re sangat sukat ida pudip ida lu. nta te ida taru sik ka du keja. suntok ale pa ja okak le leko ale. iu pe ma’an ma’an le pe ti ti kerja ja

awai iu pa ja AI ida ja

ake ke menggin tuyang tuyang ke nai pemung uman ngan ce neranak tau pempet ce apan ida un sebayang kuak ngan ce

<noise> pekalei ida kulu apan de ilu pekalai le ida ngan dena apan de de sangki5 petangkap e

um nakini ka’ang Malaysia dalem sekula bayak ni kado dulu kak Sarawak kak Sarawak terutamanya lah um kado dulu kelo ti ti dak isiu English mok pa English na kado dulu lepa tisen jadi ia’ senang la’a um pakai pisiu antara ilu lah

katuk ake beng nak me tuyang e keja nyae nuk baro beng meka ne meka ne dau le keja jane ayen tai lepa alik bampa ke ida jane beng nyae na beng ti nyae na ilu keja

um selebriti dak ake obak di um oko sik Zizan di um uko sik Ronaldo de Messi edei ida da ake minat toh uban minat ek da ku nta pe ilu kumin badak ilu minat eda dek uban sik gaya re tiga sik kata eda jukok le badak ilu minat eda ngan tega kulo

ayen kem turan ngan anak anak kem ida tu’a tu’a pemung pa ikem anak anak ayen be’un un kena’an dau wek amai tu’a tu’a kem ina na yak penting dalem ca ca pengudip

tumit tateng tan talian de tiga atek ta sukat pakai atek da’an lan mesti nai kak pasen ni ja le un.

Penguman yak tiga um yak ilu sukat kuman yak ti tiga wat tiga agat ni kuman babui uman buin dau palai

pemuyan-pemuyan ya' be'un perita peteneng dalem pengudip kelunan ka' dalem pengelepuk ia' larui ataupun be'un bele oyan ina na janan.

<noise> nta le pe ja un iu iu yak ida ale <coughs> cuk ale dalem

katok le bada me toyang le keja cuk ia' nta edai kulo. nta tusa kimet nta ilu pesalau pesalau salau ne eda ja oban ayen tai tusah kimet pesalau ida

um dek ti tukang musik ke umik te dik um amai icam de amai amai kasim, da de' alik alik te um amai amai amai amai amai batuk re da de' alik alik te e. oban iu to da de' malai ti e. mukun pe da pe to <noise> udip da.

kemek maliau le. nyae me’ek le. mulek tai majau mo.

um nakini ja’at ale awang mok pa um ujan kasa ale ujan nakini kak tanak Kuching kini dalem dalem lu nai kak um kelimpun kak uten ni kelo ti pisiu katuk pisiu Kenyah ni na re basak ale ke nai ilu dalem ujan

Layan ka sekolah ame tiga alek ja sekolah lepo tiga selawan bui cikgu cikgu pun tiga selawan ja lepo mek selawan

Di pernah ikut acara sukan beng ba’at du tuak tidak aktif.

kelunan latak ataupun tu'a tu'a senganak ik yak suka kepeteneng gaya pengudip yik ida ida selalu beng nebadak.

um un pan ame du menyumbang uban eto secara sumbang uko sik tuk untuk remaja ke ndu keluarga un abe um kado pe ji ca ato ca lema pulu jo usa bek remaja ra untuk de keluarga mungkin dua atau lema pulo na dalem ka na kulo

ta’an iu ke na’at ja kak lepa pekalai teneng na nta na ilu risau risau idi

penisen bio ja ke lepah belajar ka sekula ja ja na ake kira matematik di da menjam ya pe ilu menjam kira ja ja. ja penisen bio ek ja menjam kira kira ngan du kulu

<noise> teknologi da kurang tiga le de lam- melampau de lampau

um un nakini ake um kado belajen pasen tuk um buk pasen tuk um sekula dini be’un mateng tisen tapek pasen tuk pekalai pisiu ngan dulu kumbin tuk lu nggin usaha lu kelimpun ngan dalau ilu um ina kado ke pekalai na buk pasen tuk bup bup dini be’un mateng ke tisen.

dalem lema uman ja' lepa ni pembayaran dalem negara me' tai mpao ko'o uban ekonomi be'un stabil

um jpn aie um awai iu sik ngadan ja tapi un ek un alik du menang da ke lepo' mik um ek ngadan tapi ntik tesen ngadan e to tapi un alik du menang ke lepo' mik iu de iu to ya eda oyan Wi-Fi me lepo mik oja ngan klinik dua di eda oyan ke lepo mik dalau ja.

nta tai kengke kengke kulu ayen tai ka tai ki ayen macam macam na nta te ilu tai iu iu le ja ya le magat muat muat lukte.

Tang tangen main telipon. Majan ilu pekalai ke telipon. majan malai ti telipon. Majan ilu pekalai abe' pekalai mejek ti ka.

cin yak lepa ake ta’an madang bio dalem tanak me um suwi lah suwi ataupun tebengang. ina yak ake lepa ta’an kak tanak me kini.

layan sekula ka dalem pengelepok mik memang ya masih ataupun tem un po layan cen na'a be'un ya' pekaliu layan ban be'un balai sukup ngan inu perinta ya tai ti kidi

um teknologi sukat ti me aki di um sukat re mudip tiga kulo ja sukat de tai masat kengke kengke sukat nyeng un kerita meka pe <noise> un wifi un kemudahan mung le o- ja ja tuak te kemudahan ke teng ji kulo ida ti me ilu ji

um un nekini boka ake kelo bayen dulu ake beng pakai um ngeliwa li'ap sin bayen pakai um kredit kad atau pa debit kad um kina lok pa ka pakai talipon bimbit

ake luntok um kaduk ti um kerja-kerja kawang um ta palai ke tu'ut ataupun um tai masat, tai na'at dulu tai ka pasen.

teknologi de tidak senang ditipu meka de nta sukat du palo

Teknologi ja tega dalam udip jane talipun ji ne to. Talipun ja penega tekak dalam pengudip le oban le sokat talipun toyang le talipun da senganak senganak le da teknologi ja tega dalam udip ek manek

ka pa memang kimet ataupun leret tekak ke masat taket uban inu uban ukok ke masat taket na ia’ niang ngan jok

teknologi yak ake peketo pakai ni ina na talipon ataupun um sosial media ina yak ake beng pakai singget singget tau

awai, taun iu je um pisu da meka da nta tesen da ngan du.

um kimet ke ngimet nolong cen na'a belita di oban meng kado kado sik tuyang na ilu ti meka pe iu to de inu inu de ja'at ilu ko ti pe de' nta pemilu nyokong mendap de'. ilu ja mencam jagak jagak ilu apan le nta tai daru sik kata du. meka. jagak jagak na ilu

da’an kudu ba’an yak macam biasa cuma cuaca ni je ke nai pana

tau bio' atau selamat ya' atek dalem pengeluk ke' na ina ne um tau um tau krismas ataupun um christmas day dau ilu kristen ya' sambut ina na ya' atek ake um sukala.

Penguman e ilu be’un sukat uman selalu na na tuk ba’an tuk usen gulak ban inu ban ia’ be’un tiga untuk um kesihatan ilu sendiri.

Un senang, un tega lokte, coma un un lokte ma'an keriut.

um un ake kuma um peresa ini tiga me anak anak dumit apan de apan lu tisen kem- um kumbin pengemalai da dalem da pekalai kak sekula buk da un belajan ataupa ngeringa dau um cikgu kak tena kelas

um ake tajen pakai telifun bimbit singket singket masa singket minit pe ake akan cek telifun bimbit ek la singket singket tau

penyelum edei um de tega lah de de sukat ilu iu toh de sukat jagak ilu la um penyelum de tega tega toh de nta pe tusah ale sek ka ataupun ti de ja’at ja’at ka meka de tega tega ne ja.

kawa ke nen meka ja. ca je iu ngen du. yak meka ka ngan du kulu kurang pasti.

ya un lokte ca kelepau kata le ngelinek ngan s-pemanak le. un pa ca amin ia' jane kata ke lepau le. ia' na ia' kata le panak ngelinek cukup cuka kata kelepau le ja

ta lu pa ja un ngan me ja e ja

um memang me pinut sin uban economic sekarang memang atek um teruk lah makin ma’an barang. jadi memang un pinut jagak pinut sin man jagak udip